woodi goɗɗo feere, o yiɗi o ɓanga ɓinngel feere ha saare maɓɓe say baaba maako sali, dada maako ma sali, o haɓdi,o haɓdi, o yiɗi o ɓanga ɓinngel may say ɓe sali ɓe bi ni ɓe ɓangata ɓinngel may o ɓangata ɓinngel may say ni ɓa'wo balɗe maɓɓe, hanko bo say obonti o tattiri kare maako, say o dilli, o ɗo dilla, o ɗo dilla say o naati der ladde o ɗo dilla jeemma, say o nani kuujeeeji feere ɗo boya bana ndannde goɗɗo, say o yahi, ndee o yahi say o tawi ɓinngel feere un debbo ɗo boya hanko ma, say o biya ta ko waɗi a boya ta an tan, ɓinngel may sali bolla, o haɓdi ni, o haɓdi ni ɓinngel may bolla, ɓinngel may sali bollugo, say o bi to 'shikenan' waɗu muyal useni yaccam ɗume damata ma?, say ɓinngel may bi mo ay mi yiɗi mi ɓanga goɗɗo un ammaa say dayoɓe am sali, ɓe bi mi ɓangata mo way say mi yaha mi ɓanga may gadi saare maɓɓe saare amin, min bo mi sali, mi tattiri kare am doggi hannjum on mi wari miɗo boya, say o bi to mimma ni, say ɓinngel may bi anbo ɗume waddi ma ha ɗo saka jeemma ɗo a pippiɗo na?, say o bi aa mimma nda ko fe'ii be min say o bi to 'shikenan', ammaa ashe ko fe'ii be ma kenan, say ɓe hawti laawol ɓe dilli wuro feere ɓe yahi ɓe ɗo joɗi ha wuro may, ɓe acci wuro may gabaɗaya, ɓe yahi ɓe joɗi ha wuro feere, ɓeɗo joɗi ɓeɗon joɗi ha wuro may to say ɓinngel may say fuɗɗi yiɗugo gorko may, hanko ma o fuɗɗi yiɗugo ɓinngel may, de ɓe yahi, ɓe joɗi ɓe joɗi ɓe ɗo waɗa yidde soosay sannda yidde may naati ɓe soosay, say nyannde may ɓe bi to 'shikenan' tunda jotta kam ɓe warta saare kuujeeeji pat sali, say ɓe warti saare, say gorko may yahi saare, say ɓe bi tunda a warti ni say burti ra mo a yiɗi ɓangugo mi ɓangina ma, say ɓinngel may hanko ma debbo may hanko ma de o hoti saare say baaba maako bi mo to 'shikenan' tunda a warti jotta waddi mo giɗɗa may say min ɓangammaa, say o yahi o waddi o bi gorko may wara say ɓinngel gorko may bi aya mo mi yiɗi say baaba ɓinngel debbo may ah dama ay hanko un mi yiɗi hokku go ma ay a sali so nonnon say ɓe hawti ɓe ɓanngal, 'shikenan' say ɓe joɗi jam.